أفظل إني أتحكم في المويه لأنها هو عنصر حيوي وأساسي ،يعني يستهدف كل شيء في الحياة من أول حياتنا اليومية للزراعة ،يعني أجدر أساعد في توفير المويه للناس ،وإني أحسن بيئتهم ،فالموية تملك سحرها الخاص يعني من شلالات لمحيطات ،لأنهار فهذا يجعل التحكم فيها يعني شي مرة جميل ورائع ف طبعا بختار التحكم في المويه.